Leydi Egypte ndi woodi toɓo seɗɗa, seɗto maɓɓe mbo ngu waraay, ngu fooƴi, ngu warda e poosuwa, ƴaawol maɓɓe mbo juuta, kadi ɓe ngoodi keni cemmbiɗɗi ɓurtoto ɗi daga desat maɓɓe.